खिड़की क टूटा सीसा तै बदलण सबसे पैली कांचो जू टुकडा च वेथे सही तरीका से हटोला फिर जू नयू सीसा च वेथे खिडकी आकार मा काटला। जू कांच वेथे फिट कैरी की गिलास क्लिप या सिलिकन से सुरक्षित कला। लास्ट मा अछा तरीका से सील कला और चैक कला कि सीसा सही तरीका से बेठियूंच।